لو هختار ما بين انه اقضي ليلة في خيمة على قمة جبل او انه انا اقضيها قلعة قديمة وعتيقة راح اختار القلعة صراحة لانه التاريخ نفسه هيشدني وهيبقى فيها حكايات حواديت واثار لشخصيات كانت موجودة في يوم من الايام هنا هختار القلعة بسرعة.